Ñy fomba hampirisihan-teña ñ'ajà hanao fanatanjahan-teña: -Manao fañatanjahan-tena miarakaminy teñaamizay i mazoto, atombokin-teña aminy ñy farany ñy mora, aminizay i mazoto avao koa ;atombokin-teña koa ñy karazan-tsakafo haniny, amizay i falifaly manao fanatanjahan-teña ;manahaky anizay ñy famoroñan-teña ñy fahafinareta tokony mahafinaritsy azy aminy izay fanatanjahan-teña ampanaovinteña azy zay.